La negghia mi fa pinsari a lu silenziu di la matina, a li passiati lenti nta ‘n paisaggiu appisu, a ‘n velu ca cummogghia lu munnu facennulu addivintari mistiriusu, a ricordi luntani comu nta ‘n sonnu, a la calma prima di na cosa ca nun t’aspetti.